Si al e pusibil avé 'na vita mural sensa avé fait praticà 'na religiun e cuindi ün dizuma che al e pa 'na coza ne giüsta né sbaià pratiché la religiun e cuindi chi ch'a völ pratichela a la pratica e chi a völ pa a la pratica pa